تحضبر فنجان الشاهي سهل. ما عليك إلا تجيب الماي الحار وتحط كيس الشاهي داخل الفنجان، وتسكب الماي عليه. وبعد قليل تخرج الكيس وتشرب.